Raha hiomagnana izy kôfa andeha hitsaka lakagna zany, miomagna i miagnatra milomano malôha voalohany avakeo miomagna azmy telefôna avakeo miomagna koa o amin'ny lamba, avakeo sakafo, zay.